Potirngal ko huunde baawngal fotdaade, yaltina natal hono huunde no wooruno ni. Yeru, ina waawi huccidde e neɗɗo, ndaara ɗum, moƴƴa, tan ni woni yaltina natal neɗɗo ni woori ni. Sa a yiyi tan ko neɗɗo o no wayi ni ko noon tan ɗum wayi ka. Kala ko joomun ɓoorni, kuleer o fof yalta.